أفضل يكون عندي قدرة بدنية خارقة، إذا عندي قدرة بدنية خارقة بتعامل مع الطقس، وبتكيف مع الطقس، ليش ليش اتحكم <hesitation> في الطقس؟ القدرة البدنية الخارقة أفظل.